I l'eve fait propi ün bel travai cun chel cuel prugèt, al era dificil, ma tüti ënsema i l'eve fait üna bela coza e ël rizültat al e propi interesant e impurtant për nostra sucietà